צען, צוויי הונדערט צוואנציג, דריי הונדערט דרייסיג, פיר הונדערט פערציג, פינעף הונדערט פיפציג, זעקס הונדערט זעכציג, זיבן הונדערט זיבעציג, אכט הונדערט אכציג, ניין הונדערט ניינציג, טויזנט.